لا على شجرة طبعاً، مركب يصلح للسكن في وسط البحر وما تدري وش راح يصير لك، أو أي أوي- أي مشاكل ممكن تصير بعدين، أما عالشجرة بيت مثبت، و <hesitation> وتقدر تنزل في براحتك، أو توصل المكان إللي تبغاه براحتك، يعني ما راح يكون بع- بعيد عنك في شي، بس ع في البحر لا، ما اظن راح يفيد.